סאיז דא לעמען דזשוס, עפל דזשוס, אראנדזש דזשוס, קרענבערי דזשוס, פרון דזשוס, <hesitation> גרעיפ דזשוס, נאך דעם איז דא סאדעס סאך מינע. נאך דעם איז דא....